Moom seer na ndax fim nekk nii lu dem si ganaar, yàppu xar, yàppu béy yépp dafa seer. Waaye nag, baax na si yaram waaye jën bu baax moom moo ko gën a raw. Tay soo tegee sa jën bi, nga am sa jën bu ferees jën bu baax, kële teg yàppam, du la gën a sawar yaram. Te dinga lekk ba suur ba nga yëg ne lekk naa. Boobu moom normaal na. Waaw mbaxam moom boo ko lekee, bu ma ko lekkee damay sawar. Mbaxal, dem ba si cuuraay gerte yooy noonu, maafe. Yooy moom su ma ko lekkkee dinaa yëg ne lekk naa ba suur. Suma yaram dina ko yëg.